प्रेसीडेंट, अपना असो देवांगा भाई, इतना <hesitation> भीर जादा छे वहाँ, अपना को सांति से भी अपना बोलांगा और थोड़ा जोर सो भी बोलांगा। क्योंकि इतनी भीर में अगर आवाज आपने मीठी निकालना गया, <hesitation> लोग नक सुनना जाना कि यो काई बोलीगा। अपने आवाज थोड़े से तेज निकालना जाना कि ताके सामना आवाज सबने नक सुनना जाना कि प्रेसीडेंट यो आदमी काई दी रहे है। वो कहा सकता य अपने को प्रेम से बोलना चे जादा वो नहीं करना। इतना लोगना कहा वो बहुत प्यार से बोलना जापन का।